Doo é nu a lu nu waa doo bu bira dɛɛ doo doo m da é m ɛ ghe-tèn kèn ama ani-ee m lu nee é m bɛɛ si tam béké si tam béké so m mue kɔ mɛ sor dɛɛ yira mɛ ããken tua nu a zii doo nɔr a ããkén sa gbo maa é sa bira é lɛɛmaa bira maam bee si buakpo doo doo nee sor waa sia buakpo sa a lu a gbi maa sa bira sor maa gbi maa bira sa m ap kèn mɛ kii doo é lo dɛɛ siga sor lu a lu dɛɛ mɛ kii ue tam m ããkèn aalu ɛɛ kii é kii inii a leké maa ãã ken gbaa tɔn loo nu ba a kɔ é bu a kpo kpé aya sor maa gbaa na tɔn loo sa alua bira mea m bira maa sa gbi nu dé sor mea déé nu sa m lɛlookén yah naa bɛ̃loo sor maa yara béloo sa sa kii nyor-dɛ̃ɛ̃ ina nyor- dɛɛ aii top-top é lo é ɔp mɛ sa su kuma ue tam kèn maa kii doo a lu sor é kén maa kii bu fa é lo a doo kɔ na kpugi ta a kii kén doo doo ne tɔrge nu M dap torge nu ãã sor m dana bee lua ɛrɛba loo tɔ̃ kpa lo bu tɔ̃ é nee tɔ̃rge nu naa le nɔr m su yaa yaa baa baa-tup ne oò minutes oò minute su tɔrge nu é lɛɛra kuma kén a pya nwii é maa tɔrge nu le é bu bú lo si tèm m yii ma sor maa tɔrge nu sa m da ãã m ɛp ne dona nee le dona nee naa le lo bu tɔ̃ m yii nee lo dona bu tɔ̃ pya nwii kaana mɛ muɛ sa ba kaana mɛ muɛ sa m tɔrge wa nu m tɔrge wa nu sa lo dɛɛ lo ãã sii doo sor le-ghe m kii nee dona butɔ̃ lo sor naa le m obia si sa kii kèn pya tɔrge nu wɛɛ tɔn mmɛ sor sor é ɛra é da i obia si sa kii bee sor maa ina tɔ̃ doo doo nee m mɛ bia tɔ̃ su nee maa su uuwa loo mɛ nyana bɛto m bee yaa sa gbi nee nu dé sor maa dé nu sa m lee loo doo doo kén m tɔn a ma lu kén a pya ãã nee é ba ãã yii lo si ama tõp gih tõ é aba nya loo kén buɛ M lee loo kina kina doo a ma sa ina kén buɛ é nyorne pya na kooh a pa nya i sɔ nyorne bee abo nee a ba mm m da tɔn tɔ̃ doo m nyorne wa sa ponya isɔ sor yaa po nya sɔ sa m da obia si sa lu-ina tɔ̃ siga sor a ma kén pya na butɔ̃ wɛɛ kia doo ba aara lo a daa si du ne wa kpiegi sia du a lu a biu nu sor é lua biu nu sa i dé nee nu lo alu dɛɛ tɔ̃ Bari le obia nee si kii tɔ̃ Bari i si ga taagah ba Bari sa i obia si ãã dɛɛ sor yaa ããra dɛɛ i na bu tɔ̃ then i dé nu sor yaa dé nu sa lo a lu sor mya le i zii ɛp nee nu bu akpo kpéé aya nu a sira nyɔɔ-ue é ɛp ile ãã ɛp mmɛ sor é mma i sor é mma i a ɛp lo sor nu da obia si kén pya tèm é loo beecma sor ya i na tém lo i bee mà naa ɔp bé-wo i ɛrɛ a kue nyor Bari sa yɛ doo yaa é lo kèn i da ããra ãã lorlɛɛ lo yii bee ãã tɔ̃ tèn dɛɛ fa tén loo pya nee tèn kera kera nu i tèn bu lu a égah lu i ne dum sa doo kɔ i dap dé nu sa i do yɛ yaa sa doo kɔi dap dé nu sa i do yɛ yaa sa i yɛrɛ kera A ba sor i yɛrɛ ghe kara sa nɔr sua kɔ mɛ ma kèn mɛ Lɛɛra é loo taa loo dɛɛ m ɛn-ma dɛɛ kɔ é alo a kii doo na ɔpbɛp wo ɛrɛ ba sor é alu zii bira dee bu zii kae i yèi nɔr kèn a kia doo tema loo ken lo bira dɛɛ meah doo lo a lu déé Boo dɔ sa lu kɔ wɛɛ tén kèn boo o ɛp nee nu o yaah sa o tén kèn boo aatɔ̃ doo a lu lo nee ãã doa doo du wɛɛ tèn nee kèn boo sa kii du o tèn nee kèn boo sa kii ue tam sa doo kɔ mɛ lɛɛ dɛɛ a bira mɛ o aa ghe tɔ̃ lu ɛrɛ ba nu wɛɛ doo kèn o tèn doo dé i ye fɛɛrɛ lo sa su ba sa su bii loo sa tɔn tɔ̃ nyorbee boo dɔ̃r i yii doo wo ɛrɛ i ɛrɛ ãã tɔ̃ sa si wɛɛ gbi kèn m doo doo sa m ɛrɛ é nu a dé then sor yaa ããra i doo Bari yaa sa i yɛrɛ kara sa ma kén kèn é lu a kia doo loo.